Papaka juri jaeko semandua apuataiko deimbove ye piare juri pe mbaeti ye garama se puede esa ya kuaraijaji ye jaema se ko se ronja jaema kuarai ouye jaemai se yuka oï